Aan rí ginitsu rí ma̱goo mi̱ꞌtsu ántí rí ma̱ꞌchúú rá, aan ma̱goo mu̱thá rí ra̱mbu̱ maŋa̱ꞌ, ma̱ꞌngo̱o̱ máá nguá atsú akhu̱ mbiꞌji rá murí ántí ma̱ꞌdxúú rá, ánti rí ma̱ꞌni miga. Aaan rigá mangaa xuríí ma̱goo mu̱thá rígá ijnga̱, ríí murí mika rá <hesitation> xáꞌngo̱o̱ ajma̱ mbiꞌji yáá ajma̱a̱ magi̱ꞌdu̱u̱ mujndooꞌ. Jamí xúꞌkhu̱ má mangaa rígá ra̱ꞌkha̱ tsúú́ ra̱ꞌkha̱ ruduꞌ mangaa aan ikhaa má atsú mbiꞌji magoo ma̱ri̱gá jamí murí xáꞌchúú. Xúꞌkhu̱ má mangaa ma̱go̱o̱ ma̱ri̱gá xúríí ndxámá, ndxámá má rí, múrí yáá niꞌgo̱o̱ múrí yáá niꞌgo̱o̱ má niratsi̱ rá, ma̱ꞌngo̱o̱ nguájma mbiꞌji má ántí rí ma̱ꞌni <hesitation> skuniꞌ jamí ma̱gi̱ꞌdu̱u̱ mi̱ga xúꞌkhu̱ rá. Xúꞌkhu̱ má mangaa rígá xúríí silántrú mangaa rí tséngo̱o̱ má ma̱ri̱gá mba̱yu̱u̱ꞌ mbáxgaa jayuuꞌ mbáá ajma̱ mbiꞌji murí neꞌngo̱o̱ ma̱ndaꞌkhoo, ajanꞌ. Xúꞌkhu̱ má rígá máá mágá, naꞌngo̱o̱ máwáa̱ rí mágá, naꞌngo̱o̱ má a̱jndo̱o ajma̱ xmáná máwáa̱ ikhaa, ańtí rí ma̱kha̱a̱- ma̱ꞌkha̱a̱la- inúú. Xúꞌkhu̱ má rígá máá mangaa rí nutháa̱n bróko̱li̱ mangaa <hesitation> phú mbéguꞌ jayuuꞌ eꞌngo̱o̱ ikhaa aan naꞌni má atsú akhu̱ mbiꞌji wáa̱ rí ma̱go̱o̱ xóóꞌ ma̱jmaaꞌ. Ikhaa rígi̱ꞌ rí ginitsu rí naju̱mu̱ꞌ ikhúún ríí nguáthá jayuuꞌ ú eꞌngo̱o̱.